Ulef uyënkan uwí uwala iñaan círi dí unuk, máanţi uwín káamob káancí cintëna, bañaan aruba cí bábabú bëliyëng tú. Ulef uwáma kayënkan këëmaŋ keeñaŋ námpaţ këëmaŋ keyá opital. <hesitation> Mëënţíjëna unuk <hesitation> ke eseeyir bëënko banjínal wí bañaan këënjank këënjankanor këyá opital. Kënko cí mímeemí já banjínal mëëndáan bël duka bí teen ulef mantaţ këyá bëfá opital. Láankuntena kunten kuntena ulef bí wí cíbí. Lati mënko mímeemí ayëlan pëëncúunkan umundu ací bëënko pëţaţ pëñalal pí kënkëmbërin dí ito bí filoyo <hesitation> use ito mëmangú mëëlont këëncápaŋ kooñawaran koodúuwaran, acá këëwín kúunte ulef. Ito mëëlaj mí dí mëëlaj mëëlont këëncápaŋ yël, amëënţíj kafe koontíis këënkëmbërin umënţun aká ayëlan bëţ kákaman unuk. Olef uyënkan uwí, cunk nampaţ nantíis, ajá bëfañ bëñal ací pëţaţ ink ajá búujápil bëñal, këëfañ má bafañaa bëëndolan këëntolan mëlik këënţúl dí kákas nëëndáan. Boŋ këñawël bël acá këwín ulef jundí pëënjúuwáabëţ. Me ndank kay bí já bunk rek, <hesitation> bañaan aruka cí bábabú leegi nánaţe ulef <hesitation> iyankan kotíis ajáaka tëmpáadu wël opital këëntenul ulef.